Vihmavar'ol om vari esiq vai tuu var'orõivas, sis ummaq määntsegiq ribiq, miä tedä hoitva lajah. Ja sis um vars ja käepideq vai käepitim. Jaq, jah, määnegi vedro ja määnegi nupp vaest, ku um vallalõkäüjä.